Men ma zirau, ai sai mu walan tumku a dogon-kuka, mu walantumuku abi tiye mufatan timumu abo kwalta yee, men ma zirau muna kase ai men gam, amman ka fa teko ka kwara bay yee, ka n ina menmandi na bir ga ke kara, ammamn ka walu kau, ka na ka menmandi ka zirau, kul kwa somaa zirau sosai, kana kaditut tau mendi ka men ta tebay, mota wadi ma na gaɗe ka men tasu ba bay, kamen ta tu sun ta bay, ka kwarau, amman ka waltu ka ka be kwarau, walta kau a kata jaki ma baban-gida ƃi yee, kamayeto menbandi mendi faa, a'ah, ko ta ba tu mai Nni bay na zirau gal-gal-gal ka men ka ina bay, sai zirau, <laughs> toh kana ka men mendi ka na bay, toh amman ka kwara yee, men mendi ka ne ka ƃee, kullum ga ka dafe, kaigidi ka oci ko kuma tamci, amman ka ne ka tufu ma Jagau kan de ka damagun, kan de ka dagon-kuka tu ka walu ka yee, aluu ladi fatta asuku ma Jagay ka walu kaya, kan game ka gayan, ku ziti kaga yan ku ziti kaga yan ,kwa zira-zira, zira tu kuu, toh shikke nan toh amma ka kwara yee, damanmen wadi yee, da ka wai kamen bay, manya da ka kwarayee way ka men bay, ke way, way kasu bay, alamadu tau ba tun ge tu kwara kenan, ai a manyatum ma cawun ko da waɗa ne, daga ka ye ka daɗa a kata waɗa ne ba, saboka kaga a kata woɗaya, na asto gora Nni, na ta mani tanau wada tuku, ka men tau ka ga ii tai kabi, men mendi ngai tekau ai dukau dikau ka kwarau ka menta bay, ka damu ka tu kau ka da daga tayuwu inin dala men yi bay, ka damun nin kii. Toh amma ka de nau kau, ka ina sai na ina zirau bay a be ɗayi ma waɗa, toh ku da bay nesa a bele, amman mini ka hanka lisi na ina zirau, ku atti ɗayi terai a yan ku, ka tuku waɗa a, ku to maga yan, ku tai ma ga yan, ku shinɗi aka ta ku mafe, ku shinɗan kau ka mafe ma a ka yee, shikenan ku yee shira tuku, kura ya, a kwarau, kasha gari jan, jaga baɗa ta kau, ku de tu ku, bala saura manda wati yee, ga'an u'letu- ga'anu letu, ku tungu ko tafi, ko zirau-ziratu kuu, kwa gyala-gyala tun ku daii, lauke eh markani, kula ma la bariya wali a riyani, ba galtu kwarau, ba wala kwarau, bala asku wali askun nun, idan maga nala asku yee bayee, walun ni a tara, idan ga nalan asku yee, wali asku, idan, balaa, du sun kau, sun dal asku ma kezinau, nan Jawan ka la asku su, kana a'ah man jawa, ka a su sa komaa, saboda kullum fa ta kau, kar da ne tu macuta uletu a kwara bay kullum mu ɗafa kasu ga nala jene tu yee, man ka lafiya bay ehtu kwarau ka kai bay <hesitation> toh wale kaye ka fulatun na zira-zira su, nakowa-kowa sau, ka gwa yin bay ma la na bar su, baransu du ka ɗu bata ne kai kulee tgwayin ii, toh, ai kana ka men mafaa, gidi a yen bay, dutau mafe ma man kenan, amman ka ule kassu bay yee, tomaikana daci na bara tukau kuti wam bay, ga ka la men se abo kwarni dakala timeni wayo kam, ai na 'i na wom bai ma ai sam-sam, du ka dai ka ca si ka ya, wayou tuka ka kalawutikau ka zug ka bai, amma ka shinɗi ka wali kau a bokwar tan ga daa kala tu me ni wayaa, ai wayo na kabay toh.